کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو فل اکیلا زندگی جینا پسند کرتے ہیں، مطلب ان کو کسی سے ملنا، کسی سے بات کرنا اور اکیلا رہنا پسند ہیں، لوگ۔ سب سے مشہور اِگزامپل کیا ہے بولے تو <hesitation> باگھ ایک ایسا جانور ہے جو اپنے آپ میں ہی راجا رہتا، اپنے آپ میں گھسے وا رہتا۔ لپٹ کیا ہے پھر بھی اکیلا رہتا، مطلب شکار بھی اکیلا کرتا، گھومتا بھی اکیلا اور پولار بیر بھی ہے۔ جو سردیوں میں اکیلا گھومتا، بس بچہ پیدا ہونے کے ٹائم پہ ماں کے ساتھ ہوتے لوگ، اُس کے بعد میں <hesitation> جیسا بچے بڑے ہو گئے۔ <hesitation> اپنی زندگی میں <hesitation> الگ کھانا کھاؤ، الگ جیو، الگ کماؤ، جو بھی کرنے کا ہے سب اکیلے اکیلے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو الگ الگ جانور کا اپنا اپنا انداز رہتا جینے کا، اپنا اپنا طریقہ رہتا جینے کا۔ اپن اس میں زیادہ چھیر چھار نئیں کر سکتے، کہ کوئی بولے تو نیچر کا ایکو سسٹم ہے۔ اگر اپن ان کے ساتھ نونگنیاں کھائے سمجھو، پھر اپنے چکلے لگ جاتے، اپنے ساتھ آ کے رہتے لوگا۔